<hesitation> نكونترولي لعقول تع لوخرين راح تطلب بزاف بزاف الخدمه، لكن لوكان زعما نقدر <hesitation> ن-نحي نإليميني مرض، هي كثر بزاف بزاف مفيد، كثر بزاف مهم، إذا نختار نإيليميني مرض و لا، هذي القدره مهمه كثر.